مشروبي المفضل هو الشاي اجهزه بان <hesitation> اجلي الماء اضيف أكياس من الشاي في الماء المجلي واتركه ينجع لمدة خمس دقائق لست دقائق تقريبًا بعدين احلي بالسكر او بالعسل اللي بحبه انا زي ما بحب وأصبه في كاسات وأجدر كمان أضيف ليه ليمون او نعناع عشان طعم مميز الشاي مريح ويعطيني طاقة.